Mmm rakuxo ta kuaton chín ñóo, chi xana ta ni xakidá tan ta hu ni nrui vei ta ni kidana ha a an. nrakujan, xhi'i, yuaí ni a kutuana oficio jan ta ni ha a an adria kuaton axana a nrukuna ha a an. titón no yuku xó kitokan na ngu otate jan tá ha a an. axamanatón, ta ha a an. hu yendretuna ñoo. ñoo kana ngu cacalo yo'o nrikia akana chian tá najan tá ha a an. achenrenaña ta xamana ha a an. llanta xhi camion yo'o, ta atavana alambre ta no alambre jan kuchon na na koa nraku jan ta ha aanmodo dikan nguan, ha hakidanatón táha a an nrakujan ta ketón servir ná ha a an. nanatio a patio xó a iniveo ta na jan nguan na- na ke. nrakujan.